We shi yijeno tomon ti fok roccono dijimu bang kama mulyanno, kan dijibang kan an fokna, akam yokko paaro ti fok shaabim, kan shautau shiminu yishi ti shaabi muligo ma kan wem kama kan tei kara shadini kan munun baaji nimakan tem ndarani an fokna ko anmuli mundeno ta iya no diyani baaji mina yu cinam yakono ma kujam ya shakimu minu ma ɗiiji bang ndaro shele anfokna tamunde we ninci ning kumi. Kujam ar diyani bilang taayakonom we she yiijeno tomon minu ɗiiji ɓang kashaabim kusham ta tukkuno nira iya murani nima wa we shine nar swanim weshe shinunu yishi ti ƙuli pipero yijeno tomon naminji mandi palangi ɗungu mun wati indo weshem don ar yu walam.